ग आनु कोनेसु रिंगतोक हैलो, आंगजू इद महत्वपूर्ण यात्रा बयोम ज्ञयाच ऐ ग आनु कुईऊ देखभालऊ बारेओ सुचेदो दू। क्या की अंग अनुपस्थितिऊ दो देखभाल लानतोई? ग किनजू इसके लिए बहुत धन्यवाद केतोक। ग किनजू हजू खाऊ पानी रंग टहलानेऊ जानकारी रानतोक। किनू मदद पंग ग किनके बहुत आभारी नितोक।